'An-a nimi, nimi :eh :korn-a 'on 'ton 'on ybeh-a :eh :korn-a :na-dih-eh :korn-a 'on 'ton 'on ybeh-a eh-: 'dhu 'gbe-'. Deh :eh :korn-a dhih 'de 'on 'da-a' gbe-' eh-: 'dhu, gbe <hesitation> eh yubo: :gwlor-nyor:, <hesitation> :mor :on 'dhu-dih-eh <hesitation> kplen, kplan :on 'dhu-dih-eh me-: eh no, gbe-a 'jeh <hesitation> :mor :on na-dih-eh 'de eh 'yu ku, :mor :on 'dhu-dih-eh 'o 'zorn 'pehn-dih 'da, :yee' 'de eh pehn-dih <hesitation> eh se :fano' :korn, :mor :on :taa 'mo dholo-' zuee' :mor deh zon ta 'de yi <hesitation> :yee' eh 'wor-or, :mor 'yli-' ta 'de yi :mor or :ta 'de on 'bli <hesitation> 'gbu 'de-a yi-dih, :mor mor or :taa 'de :gwlea' ka-a yi-dih, :mor :on 'ya gbe :sorn 'weh, mor <hesitation> :mor :on :sorn dholo-' zuee' eh 'jeh <hesitation> eh yi-' 'de <hesitation> eh vean' :on 'weh, :mor mor :on :sorn zorn bo eh 'yle eh vean 'weh. :yee' gbe-' <hesitation> eh no :korn-: deh 'jeh <hesitation> :eh no-a deh 'on ybeh-a. Gbe-a 'jeh <hesitation> :mor 'on :taa 'gle mu, :mor 'on 'da-eh eh kpa 'o 'on 'klei' 'weh, eh yubo-eh 'jeh <hesitation> :mor 'on :sorn 'on pa 'an-a deh zon+ 'de 'on 'ye-a :sorn, gbe :mor 'on 'duo: 'jlehn, gbe eh bhele: 'o 'on 'klei' 'weh, mor :mor :a :taa gle mu :a :taa gwie' kpa <hesitation> eh pa-dih 'kwla+-dih eh no nimi dih, :yee' gbe-' eh no nimi 'jeh :eh 'on ybeh <hesitation> nor 'kmo bo, <hesitation> eh-: :korn dhih <hesitation> :dha 'on :ne-a 'de gbe <hesitation> eh ne 'o, :yee' eh 'dhu gbe eh no :gwlor-nyor:, 'an 'jeh :mor 'on :ne :due' gbai 'on :ne 'o dha, :mor 'on se dhih 'tmo, gbe eh no 'an-a' dhih 'tmo :nyor, :mor 'on 'ye-eh :yee' eh gweh nyor-a 'sororn' :nor, :yee' 'gbe-' eh no deh <hesitation> eh no-a :gwlor-nyor dee see :eh 'kpa-a nyor bo. Gbe-a 'jeh